ס'איז דא אסאך מיני היטלעך. למשל א פארמער גייט ניצן זיין זיין מין היטל. זיין פארמער היטל. <hesitation> א ארבעטער וואס ארבעט, וואס בויט, ער וועט ניצן ז'- זיין מין היטל וואס באשיצט אים, וואס איז הארט, און ס'וועט וואטשן זיין קאפ אויב ז'- זאכן פאלן. <hesitation> נאכדעם איז דא היטל, היטלעך וואס באשיצן פון קעלט, וואס סתם א מענטש קען טראגן, סתם ווארעמע היטן. נאכדעם איז דא ספעציעלע שיינע היטן וואס מ'קען ניצן ביי חתונה'ס, און ביי שיינע אווענט. און, נאכדעם איז דא קינדערישע היט היטלעך.